Ko ɓuri moƴƴude fof e waɗde nafoore e ko yiytaa e ɗi duuɓi teemedere cakkitiiɗi ɗum ko Enternet, Ordinateer. Ɗum renndinii aduna oo fof. Hannde sa yiyi ko ɗum nafata aduna ko maa anndu tigi ko huunde waɗde ngaartam no feewi. Aduna oo fof wonti nokku gooto, wonti wuro wooto sabu ngooɗoo weeyo yiytaango, masiŋaaji, Enternet.